افظل العيش في عالم خالي من الجريمة، لان الجريمة تؤثر على امان واستقلال الناس في حياتهم، ووجود الجريمة بيسبب معاناة كبيرة للناس، عالم بدون جريمة يعني سلام وامان وراحه ويسمح للناس و الفرد يعيشوا بحرية.